Zinyama zirikunu zindulu, zinyama zikari zindai tawe, zinyamazikamenya randu, kuri ingoi ii ni inyama indamana, inyama yeneyo ninyama imenyanga mumuritu, ni inyama ikungori ingarakukurandulanga vutamanu kwaria ingo, shichira ingoi yalulaa, kwaria isimba shichiraa isimba yalulaa, yalulaa, vululu vwi isimba nivululu vwi ingo kwaria kabisa. Munyama gumenya mbulimo shiri munyama imenyanga na randu halala tawe, shiri inyama imenyanga na randu hango tawe, khu kwaria kabisa niingama indulu kabisa, nakunyanga nukuloli ingoi kwirakanga kabisa, nakumenya kwahurira isimba yizaanga kwirukaanga kabisa, shichira nizinyama ziri zindulu kabisa, zinyama zivulaa kumenya na randu.